Ny atao hoe brushing zaigny de <hesitation> anao le avy manasa volon-dôha le mbola legna igny to de malaka izy anao karazagna raha mandeha courant zaigny izy io de magnamoamoaka rivotro mafana zay izy de atao marindrigny volon-dôha ake de itsotsofin'ny rivotro mafana igny i volon-dôha de maigna.